Misy mpahay resaka siansy areky izen̈y nahay dray an-dra areky zen̈y, karakory atô? <hesitation> Karakory izen̈y atô kôfa misy vahiny areky izen̈y? Baka aminy planety hafa, mandeha mizaha tany, amin-ten̈a ty e. Karà zen̈y zen̈y ny azoko koran̈a.